Dekha ki aap kal sath mein padh rahe hain kya main aapse poochh sakta hun ki aap donon ke bich aisa kya bhayo jo aap itna samay ek sath bita rahe the ek dost ne Radha aur Vivek se poochho radha thodi hichkte hue muskurayi aur boli, hum bas kitabon ke bare mein baat karat rahte hain. Aur ek dusre ki madad karte rahte hain koi khas baat nahin thi Vivek hasa aur bola sach kahun to radha ki madad se mujhe bahut kuchh samajh mein aata hai. Vah jo batati hai vah hamesha samajhne main asani hote hai. Hum ek dusre ko sehyog dete bus dost ne phir se poochha kya aap dono ache dost ban gaye ho radha ne vivek ki or dekho aur fir muskurate hue boli han ab ham acchi dost ban gaye. Lekin kabhi kabhi aisa lagto ki hamari dosti kuch aur badh rahi hai vivek ne radha ki baat se sehmati jatte hua kha ham donon ek dusre se bharpur sikhate hain.